<noise> بریڈ ایک جیہا کھانا اے جو سویرے ناشتے توں لے کے دن بھر کھانا والیاں وسطاں وچ ورتے آ جاندے اے۔ جے آپاں بریڈ بنانا ہووے تے ایہ نہ صرف ساڈی صحت لئی ہی فائدہ مند ہوے گا۔ سگوں باروں خریدے نالوں کر وچ بنائیے بریڈ جےڑا اوہ بریڈ نالوں زیادہ سوادست ہوے گا۔ تاں ہن اسی گل کر دے ہاں کہ بریڈ نوں بناؤن لئی کیڑی کیڑی سمگری دی لوڑ پہندی اے۔ تاں انہاں وچ سب توں ضروری آٹا جاں میدہ، تاں بریڈ بناؤن لئی سب توں مہتوپون چیز آٹا چاہیدا اے۔ تاں آٹا جےڑا اوہ ودھیا کوالٹی دا ہونا چاہیدا اے تے آٹے دی تھاں تے آپاں میدے دی ورتوں وی کر سکدے آں۔ تے دوجے نمبر تے خمیر، تازہ خمیر ہونا چاہیدا اے، تے جےڑا خمیر اوہدی گنّت وی بہت ودھیا ہونی چاہیدی اے، اس توں علاوہ آپاں دودھ جاں پانی دی ورتوں وی کر سکدے آں۔ دودھ جےڑا اوہ تے پانی جےڑا دونوں آپاں ہلکا گرم کرکے آٹا گوندھن لئی یوز کر سکدے آں۔